Ny fomba atao mba handraisana antsoratsy tsy misy diso, da mila mampiasa teny fotsy sy mariky mba hiaingana, da lafa vita zay da amboary araky ny loha-hevitsy na ny foto-kevitsy ny fanamarihana iny, avery vakia sy atao fehi-kevitsy ao arian'ny leso hanamafisa ny fahatsiarova.